Turuo la agatung gare tago puoiong ara maset meba batbuong na nap ila muri "hesitation, ha" bunang na tara ila muri laba <noise> maset magosar buong pagap na tavugup buam kan maset. Tenubap la bet ieng, eba bet ieng irabue la ba maset ma buluan mirie tavugup ga ba maset nonang. Tulakan magosar nung pagap ba mila kinam, talakan ma giraranung ubiap maiam teip, buat fugaunung ga teip mila mame nemena, o mame kalait temiara ga ba miaramam dadevup mila kiram ina nuo. Nonang it tatailit, magosarnang pagap nunuo kan talamet. Nunuo kan narit it la nonang ga magosarmang ubiap nuang, magosarnang ga magosarnang ga nonang tatailiat buat nula ga magosarnang <hesitation> pagap meba Magigameng teip ga temiara ga ba bukbak meng ga nunuo ga a temiara ga nomeluan me paga ba irie la muri la nuania ga muana la talekan name nunama maset ga nume fugaunung ga mirie, ba temiara ga nomeluan ga tulakan maning "ha" maro ba ula muru, nunamap ba ula muru la ba maning papot tiep la mitara man nomeluan, gare tie ga, nonang maset, nonang it maset ga, maset it nonang, ga tulakan gura nung ga mirie teip la mitara mame temeba ga mame tapnuap ga mame memeluan magaulap, nonang maset ga ba okinang nunamap ula muru, maset nunamap, betieng it la muana la ba nonang maset, ga tulakan tenuara ga nala man, mitara man fugaunung ga teip ga mila man magosarming navup mila, ba maro ba meba tenuara ga betieng paga pa ila kire, ga ba kuo ba bonim nao gare tiro ga maset Maset it nonang ga manuluan navup ba mila murum, nala lotu, manuluan, onuluan tiesip am pasta ga maset nonang ga maset lotu nang ga ba betieng nunamap ula muru ga maset ga tulakan betong paga ba ila kire na nunmap nung. Gare tiro ga, urio ga maset onuluan urio nap me ba maset nonang ga ogamanang nunamap ula muru na dalap nuo.